<hesitation> Raha karazana loko ndreky zany an, misy ohatra hoe fotsy an, de mena, de <hesitation> misy koa mavo an, de misy maitso an, de misy mintiny de misy a <hesitation> a fotsifotsy de misy an <hesitation> basobasoka de misy somary <hesitation> a malaka mazavazava.